<noise> ña santiu ñuu ntiu ta kani kuentiu a ta kiin kasnintiu hua ñaa-m xina ñu tani kisia ka´un ixtintiu ka´un sukuntiu ka´un ra sa´rantukuntiu yuku sakitintiu sintiu ñaa yuku ka´na kuu ñaa nta´a tikua íya si ña si tikumi nanu si ntuxi ñuñu si simi tikua íya sakiantiu ra tisontiua in nùù ña tisontiu nùù ñuu ra sa´ra ña kiitiña ra sintiu ñaa- m ta kii sakintiiu riso ya sa´va na ra taa ki´in kasi nteena ra sa´ra tyana ñuu i´iin ra ntyana ntatana ñu´u ka i´iin ka´ra sa´ra ña ta´na tutu´un ta´na na kayuru, kayuru ña uni kumi hora kayuña ra sa´ra tani sinu ni kayuña ra sa´ra kii´n ña tikatyi sasavi na ista i´iin ka´ra sa´ra tani sinu nisasavi tikatyika ni sinu ra sa´va vii na ña´ra kii´n na siakiina in ñaa kisi takui sianina nta nùù ntuu ña´ra tyana yasi´n tyana ra sa´ra ta saa kina ña yuvi siakintuna inía nu kuntuna ra sa´ra ña. siakintuna yuvi tyike tava nu ke´na ntakuinina ra tanii ni sinu sa´a ntituna ña´ra sa´ra sa kana na ku´u ha ra sa kisiana na ku´u a´ra tava na samana ra sa´ra kìi inka na sina tyintena ka´a na i´iin ña sitiuna kanina míi na katyina ku yuku tú´ndee ka si ñaa yuku ntivi sáa hua sitiuna ra sa´ra ña ya in yukuli si´i tuuna yuku ku´e ntiko katyina siara kava nta´a ña nùù yasira kosona xini naa kosona sa´ra sa´a kina si´na ini i´iin ra ña tani kina ra sa´ra ni kii na in yasi´n takui ra kunta na nùù ntuu ñu´u kara sa´ra ika kisia yokoa kana ra sa´ra kisiana ñaa na ni kisina´a ra ki ´i na ra kanina istana kanina su´kun na ntika na´a ista nami kunuu ña sa´a ku´e ka´ra sa´ra tata taku suku´na taku ntikana ra ika kuuna kuuna yuku ha si yoko ha tava na ktyi ñaa sa´yu suku na ra kuu ña nduva na katyina sa´ra ñaa-m ki´na uvi a uni kua ñaa ini i´iin a´ra sa ke´na ra ñaam ta ni ke´na ra sa´ra sa sasavi na tikatyi istana ra ki kuanu na ini ve´e na nta nùù. ixto na ntana ra ko ke´e sona´ka nta inka kii tava na ku kui´n kué ña ntona ha´ra ñaam asu inka kii ha´kara kò´o ña ntako na´a na tyi sa´nta ta nikua ni kuu kua niantíí sa sa ke´e na ña nu ixtoo na sa ke´e na ra sa´ra sa ntivina kasinina ña si´na takui ini si´i na tav no kuu ñaa-m tava ni ku ña kani kasiituna ra taru ku´su nañu sukuna ni nañutuu sa´a ña ku kasika ra ñaka ra kiina ña tinana so´o tyana nùù ñu´u ra sa´ra tyo yokori ra ini ntiiso ri kuna kuna suku´n na tava na keenu ñaku ña ni nañu sukuna a´ra sa´ra ñaa ña´ka hua sa´na ñu´u ntiu ta ki´in ku´e nara tata´n ntavi sa´na yuku ntavi si´i na kò´o nu ta sata´tan ko kò´o ve´e ta´tan kuana tyi miina ni ña sa ta´tan miina ra sa´ra ntuva na tahua ka´yuna tahua ra sa´ra yanu lu varrente lu siina ra sa´ra sikui ña kayu na sii kui´a á a yanu yaa tuyuku ka´an tu´na ñami li huara sa´ra u´un ñalika sa´ntuva tu´na ra sa´ra ñaka si´na ra sa kuna sa kue kue ra sa kenu ka´ni na a kasina nahua nto´mina so ña´ka ku tata´n ntavi santiu ña ku ñuu ntiu.